Ga̱n na̱ hok la ga̱ zem ɗe ga̱ kat sa̱ tiem gondo ga̱ shin bi ta̱ dong ɗe muop ga̱ ya pue ga̱ yi ɗa̱se na̱ la ga̱ shin ga̱ nian tong wa ga̱nung ga̱ la shin godong tong ga̱ na godong hok, to hen zem ɗe kat tong tiop yi nɗa̱ ma̱na̱a̱n na̱ nɗa̱ jap na̱ nɗa̱ matna̱, nɗa̱ ma̱shar na̱ nɗa̱ ma̱ ga̱fe mun ɗe ga̱shak niefe tong tiop a bi ga̱ ɗemen muop pi tong tiop ma yam long ma long ma ga̱ kasek muk bi ga̱ sa to hen zem ko bit ga̱nang hen zem ɗe dinga tong yi tiop nɗe gurum, kuma la shin tong tiop na̱ hen man a sa̱ kiem na̱ nie ga̱fe tong niet seem ga̱ shiang na̱ jap na̱, ɗe muop ga̱ kut ga̱fe nɗa ga̱fe zem tong tiop ba, kwai jel ɗe muop ga̱ kwal pe nɗa gwen a̱ g`urum zem nie tong tiop, anita̱ hen zem ɗe tong tiop nɗa̱ kowuro bit ga̱ ɗa lin ko kong na̱ ko la muut muop tong kwal kai nda gwen dok a gurum ga̱ demen nda gwen dok tong tong tiop nɗemen har muut naan ɗe mang ni, ko kuma nda gwen nie nda gwen hen pa̱ gwen shit, ko nie nda gwen tong ƙat gwen ga̱n nɗe wel ga̱ to muan ni, ko nie nda gwen tong seet lu pa̱ gwen ko nie nda gwen hen seet bi ga̱shing nasara pa̱ gwen, ko nie nɗe gwen tong pa̱ gwen sa̱ Ko nie nda gwen tong man ɗe la na̱a̱n yam na̱a̱ gwen da̱a̱n gwen ɗe ga̱ ɗe tong yi nɗa̱ hen, ɗe ɗe tong kwat sol makaratamu koyi, to a tong tiop hok ɗe sa bi hok ta̱ ɗe sa̱ tiem, a tong tiop hok ɗe sa ɗe gurum gə malak ga̱ muan nin tiem, a tong tiop hok ɗe sa gurum yi ɗe hurum ga̱ feer yi, a tong tiop hok ɗe sa ɗe naan ga̱ na shin ka ga̱ yi, ɗe ga̱ pa̱ ga̱ bi ga̱ zem ga̱ yi. Tong tiop la wan, ga̱ na tong ga̱ muan tiem ba, tong tiop la wan tong ga̱ <hesitation> kat ga̱ sa̱ tiem ba, tong tiop la wan, ta̱ ga̱ kat ndibi ma tong shin ga̱ ga̱ ɗemen ba, bi tong ɗinga muan she zen zen zen zen zen har ga̱ ga̱ mang di ga̱ wa lu kwat. To hen man tong tiop ƙa̱m ma̱ yil na ma̱n nda men ma̱ naƙa̱ men muop tiop, ma̱ naƙa̱ men muop yok ga̱ <hesitation> mu gurum ma mu ga̱fe a ɗie lu ba, a ma̱japna̱a̱n ba, muop muan a shit ta̱ ga̱ sol pang, muop muan ga̱ buk muop buk yi ga̱-mu gurum na̱ nie ga̱fe a nie tong tiop, tong tiop la wan, muop tong taba bi muop ba, so mu ɗin a ɗe ma̱n nda men, ma̱ ɗin a ɗe ma̱ naƙa̱ men anita̱.